וויזוי כ'וואלט געארבעט מיט אנגעצויגנקייט ביי די ארבעט. אויב אלע מענטשן ארום מיך זענען אנגעצויגן וואלט איך געמאכט זיכער אז איך לאז נישט אנדערע מענטשן און זאכן מיך מאכן אנגעצויגן. אויב איך אליין בין אנגעצויגן, וואלט איך קודם אריינגעגאנגען אין א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, און כ'וואלט געאטעמט אריין אין ארויס, און גאמאכט זיכער אז איך בארואג זיך ביז- ווען איך גיי צוריק ארויס.